المكتبة كويس، <hesitation> ده <hesitation> بيستفيد منها و الناس بيشترو منو الكتب و انت بتكون مفرغة ليها طبعا ما زي- محل اللوحات يعني. المكتبة كويسة الناس <hesitation> بتستفيد منها <hesitation> و الوراك و الوراك الجيل الجيل كلو بيستفيدوا من المكتبة يعني الكتب الفيها دي.